Obuthuku bughuma ingyewosi munakyama neriyowa nyamuhanga amanyihererya emighisa kundi ngabya ngarondya esyasente nabya ingarondya eloan ngabya ngawithe eloan nguma omwa equity bank eyanangarondya. <hesitation> oyowabya kanyiwathikya erirondekania yu mwanyibwira athi singa sibanganyihererya esyasente esyu kundi omusara wayi abya muke betu neryu babere bakalaba ebiru ebiringa bibiri mwanyitherera amanyibwira athi banginanyihererya mullion mughuma nemithwalhu akumi athanu. So ekyiru ekyu munasangalha munabughindi nyamuhanga amanyiwathikya. Mwanyitherera namaghendayu amanyihereryasyu namakolhindi namasangana inamabiriwunza ebitsibu byayi so ekyiru ekyu ekyiru ekyu nyamuhanga mwangwathikya ingyewosi munayowa inawithe emighisa minene.